हैरान शब्द सुनते ही मन में एकदम आश्चर्य। आचरण और अचानक किसी अप्रत्याशित घटना का ख्याल आने लगता है। ये भावना तब उत्पन्न होती है जब कुछ ऐसे घटित होता है। जो हमारी उम्मीदों हमारे अनुभव और हमारी समझ से बिलकुल परे होता है। हैरानी की कई अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। सबसे पहली आश्चर्य जनक घटना वो होती है जब हमें पता चलता है। कि कुछ एकदम अचानक हो गया है। जिसे समझ कर हम एकदम हैरान हो जाते हैं। चौंकाने वाली घटना ऐसी होती है जब कोई व्यक्ति ऐसे काम कर देता है। जिसे पूरी दुनिया ने सोचा नहीं होता। उसके बाद आता है अविश्वसनीय दृश्य ये घटना ऐसी होती है। जैसे कोई प्राकृतिक चमत्कार हो जाय या ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए नामुमकिन लगती हैं। ऐसी घटनाएं अविश्वसनीय होती हैं। जो हैरानी के साथ साथ हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं और दिमाग को उत्सुकता सवाल और खोज की भावना से भर देती हैं।